صراحة كنت بختار اني اكون عالم مشهور السبب ان العالم يجدر يغير العالم بشكل علمي وعملي اكتشافات العلماء تساعد الناس في حل مشكلات حياتية كبيرة لعلاج الامراض او تحسين التقنيات العلم له تأثير طويل الامد على المجتمعات ويجدر يترك إرث عظيم اما الفنان رغم انه يفضل يلمس الناس عاطفيا ويطير المشاعر ان تأثيره غالبا بيكون مؤقت